<hesitation> Fomba fagnadiovagna taratra zao ai <hesitation> maka liquide le spesialy magnadio vitre regny antegna de regny a- aporetsitra aminanjy ake de avakeo am'jay o <hesitation> arahagna aminà éponge de avakeo am'jay o <hesitation> hamaignina aminà lamba de farany am'jay taratasy <hesitation> agnadiovagna ananjy.